Nangua ñú'u nangua já yuté yu'u kida utilizar no xanakina nu damana té xaku zoté ño'o xa, ditaxi algun mancha nama kuxhii ño'o, dakeno cloro, dakeno fabuloso nani xadakeno no dama'i pero noxe niunó, roma, foca, doña blanca <hesitation> jabón de coyote yukú xaki da'a ka utilizar dani no'o nraño'a, nakeno ihó, nakini ño'o yuté ihó xaku aciti huxado esté <hesitation> xanakeninó traste te ihó especial tambien xakenó nú traste.